Ny fahasambarana hoe miankina amin'ny toetsainao izany ny zavatra ao anatin'ny sainao izany ny fahasambarana. Tsy voatery hoe lasa milliardaire enao vao sambatra na koa hoe anona fa, ny fahaizanao mankasitraka ny zavatra eo ampelatananao izany dia manatsara ny zava-misy isan'andro tsikelikely an dia efa manakaiky ny fahasambarana enao amin'izay.